<noise> Raha ôhatry oe nandeha amin'ny tany fa raiky tsy fantatra dia very takany; ndrô ataoko vôalôhany raha ôhatry mahita ôlô dia magnotany alôha oe aiza lalagna mandeha amin'ny tany tiagna ombana, <noise> dia faharoa koa amin'izao efa nivoatra teknolojia afaka mampiasa telephone koa dia ino afaka ahitana ilay lalana tokony ombana <noise>